Pues chit sarang comida nin sanloc de miahuan clas de comida saran quiet gut aran ninguy ganey par matichic unandey patmajaw coec pero no clas comida aranguw ndey tiel ndiec good naran at san comida mit mi shat napilan nguy nate tiel shayet ran sandey naran ganey paro lonoc comida naw naw lonoc lado gonashic, gonajaw, gonandey natan cocinar pue ganey nguey como shics sandey comida que tiel aran tic shoits ticuwy panany tiem sndiec napilan aguey saracada nat to que modo aslec tiel ni shaludan ga ney aro noc comida nawolonoc lado gue nandey naran gonajaw mi cuen shtil oñe veo orangu guiñe modo vall.